لمتحف اللي عجبني بزاف هوا متحف ذكراة، اللي جاي في دزاير متحف الذاكرة <hesitation> يحكيل الحكاية تع دزاير تع الأتراك كفاش كانو النسا كفاش كلنو يلبسو فيه تراث بزاف تراث هذاك المتحف، فيه بزاف <hesitation> الحكيات إذن <hesitation> قبل كل شيء قبل كل شيء <hesitation> خاصة <hesitation> الملابس تع الأتراك و اللوحات كفاش كانو عيشين بكري، حقا إنه رائع متحف الذاكرة.